Biyiina emigaaso ena. Eitwe nambiire twakuliire, ewempe egyo niiyo gye batusaazaga eisooke. <hesitation> <hesitation> Omugaaso ogundi kusa <hesitation> kusaara ebyoowa ebyomunkwaha, no'kweteereeza hansi hanu. <noise> Omwebenbezi we'hanga akaleeta zeente zokukoora ki, zo kukurakurana orugyungu, orutooro. Ezo'kwekurakuranyiisa buli muntu weena. Abantu twatunga sente, twatandiika kukoora, abakyaara batandiika kusubbura enyanja, ebitooke, abaamu baali ne'mungoye, hati nko mukyara owange nyowe ayiime empuunu za'kulliza omuka, niizo zarollera. Tetuli kubi munno <hesitation> tutuli kubi muno.